<shushes> Manahaky anizao ñy tohiny ñy rehadrehaky toy e: -"Hainao soa aza lahy ñy miatriky ñy prôbolemonao o!ary la mora aminao aza lahy ñy manao ñ'azy e <shushes> ;iha lay la olo soa ".